היא פאלחקיקה מן אלאחסן יכון ענדכ אצדיקהא מקרבין חית יכון ענדכ האדאכ אלעמק ו אלסדק פאלעלאקה מעהם ו חתה אלדעמ אלנפסי, וענדכ דאק אלשעעה אלג’ודה דיאל אלסדאקה ומאשי אלכמיה, וחתה וחד אלרחה אלנפסיה כאתחס פיהא פאש כאתכון מעהם. היא מן אלאחסן יכון ענדכ מעארף אצ’ת’אעיה, ולאכן אהם חאגה היא בנאא עלאקאת ח’קיקיה ותיכון מועת’רה.